اذا خيروني اتحكم في النار او اتحكم في الموية <hesitation> حاختار اني اتحكم في النار صراحة، بس عشان احمي الناس اللي قد صار لهم حروق مرة شنيعة، والناس كمان في الحروب <hesitation> في البلدان اللي نشوفها تحصل عندهم حرايق مرة كبيرة وتروح خساير كثيرة سواء مادية او بشرية، فهختار اني دايما اتحكم في النار عشان يعني احمي الجميع من مخاطر النار.